اسمع يا صديجي صحيح انك اليوم مريت بيوم صعب جدا بس انا شايف ان هذا اليوم بالذات يعني هيضيف في خبراتك يمكن اربع سنين جدام يعني سبحان الله ما يعني ما اظن انك بتنسى هذا اليوم والخبرات اللي اكتسبتها اليوم مرة مرة كثيرة عشان كدا انا اشوفها انها كانت فرصة ما كانت مشكلة او ظغط عمل.